Aŋ rǝ lǝ̌ kpǝŋ rǝ sa wǝǝ ekeeriye ye ri yǝ ri rǝ ekeericeeceyǝ rɛ ŋpa ɖo nɛ kɨto ŋlǝ yǝ ŋ pɔŋpɩ lě ekeeri wǝ́ mɓŋ wǝ wǝ lo po ru ekini enyikpɛɛlɩpǝ sa pǝ lo koonu lǝ ǝ mɨmǝǝ ocuŋkuluyǝ sa lǝ lǝ fǝ ŋlǝ lǝ mǝ yee mǝ sa lǝ̌ ǝkɨtǝǝyǝ wǝǝ. rɛɛwǝ wǝ́ yǝ fɨ cuŋkulu ya ka pɔŋpɩ ŋlǝŋlǝ lǎ amaŋkeli kʊraa yǝ ŋ kpɨɨlɨ lǝ. Wǝ́ ǝ le ke nyiŋ jirɛ maŋkelǝ lǝ kpǝlǝŋ le pe wii, e le ke nyiŋ rǝ nya pa caa nye ri wǝǝ oturu nye fii alɛroonuyǝ. Kǝto lǝ̌ rǝǝnɨ wɔɔ, yǝ sɨŋ ocuŋkului ye yǝ fǝ ya yáa kpɛŋ mǝ ŋlǝŋlǝ lǎ force yǝ tɨ ya yǝ́ǝ fǝocuŋkukui le yee mǝ. We aɖɛ esiyǝ kǝ́ ye ce yee mǝ esiye rǝ oturu ya pɔŋpɩɩ. Wǝ́ ya pɔŋpɩ yǝ ko wǝ́ ye yee mǝ amaa kɨtǝǝwe a la pɔŋpɩ wǝ kɨ kɨ e ci ǝ fǝ wutukpǝ ǝ fǝ e sie wǝǝ, wǝ le yeemi. ŋlǝ̈ paa yǝ ŋ kpii angrai rǝ lě keeriu. Wǝ́ mǝŋ ocuŋkuluye pǝ lo po ku lǝ̈ ya yáa pɔŋpɩ rɛwǝ ya yáa nyɩŋ mǝŋ ye ri wǝǝ, lɛrǝ lǝ mǝ roonu lǝ̈.